Jadi ngone fo ese ing nege, ene ma manfaat supaya ngone na moda ge ene hare ifa, ngone fo oyo ena, fo oyo ngam rai, fo yuru es, supaya ngone ing ge yo gai ifa, yo koroho trus, ene yo bulo, supaya yo kuraci ifa. tege